Ny premier novembre a Pologne agny e da tsy ino fa fety fankalazà ny fitsidiha ny fasa sy fivavaha ho an'ny raza. Fitsaraindreo agnazy agny moa zany All Saints' Day zao. Da misy pisakà zao koa amindreo agny. A pisakà iô da maka atody indreo da asia vônda sira da rehefa avy eo igny no atao fankalazà ny Paska.